. Iyoo, rúmunda detãdae, ahiŋ minalomi nidetãdae miñadia náśoku buriame bónañamehulo timbo, náɭeġu eyaviaro noṗiźe nimonamandomi buloos. Oḃaan naźabayu, mañayu náṗiimu, máñaṗelo numuiḃukielõ, bukielõ nafuoñen, ofuoñen oḃaan nambudus muśemonañameloos, moimiborosi, moimioktovr dae ee- novembr daetan eeo- oktovr. Oḃaan, nembuɭew boo yaŝeŋo at- aimi bóroŝale, hũhũ manum káhuyen mule, rúmunda kubiẽġuɭi, numuiniġubien. Manumuñaźũ, numuinieŝe, mombuinidesambr kaźaġazĩĵãvie. Ĵãvie meñazim, numumbuini káṗelo manum kumooġo nuġumbuḃaneŝe. Kúñaṗelo kómboġoĵen, íhiniṗen: moini íleŋahiŋ. . Moini prémie ĵãvie álulum. Óhuto, nanumueinikoġazimbundaku. Bundaku níġuġo niġavia oɭumuimi búree. Mañalokuo, naendakulo, donañaloos purġambuzim búleġamo. Namiamebakara naxamayae. Múingemoo, nuġuɭebo, hũhũ, numuɭeboḃakara. Múŝie ahiŋ bulusale búhandeġaxuri. Niyaŝeŋ úlu úlu naḃabulusale bonalodomi.